اللون الأحمر، أعتقد أنه العاطفة أو الحب، الرومانسية، مثلا، يوم الفلانتاين، وهالأمور مثلا، الطاقة الحيوية. أما يكون الأحمر يساعد إن في يكون في نشاط وحيوية أكثر، وكمان لما يكون مثلا في خطر أو تحذير إشارات مرور. فهذا أنه اللون الأحمر، يدل على الخطر. ممكن كمان يرمز للخريف لأنه يرم- يطلع في أوراج الأشجار، تكون جالبه على أحمر.